Nta tutta la me vita l'autubussu l'haiu pigghiatu sulu na botta di voti. Quann'era picciottu mi piacia caminari a peri, pi mia era megghiu di pigghiari l'autubussu. Attipu chi paria di fari malafiura cu li fimmini picciutteddi comu a mia. Allura mi facia chilometri e chilometri a peri. Poi finalmenti m'accattai la Panda 30.